Zava-dehibe ho any tanora ho añao ny mandeh mianatsy amin'ny oniversite. Eka, da teña zava-dehibe ho any tanora aza ny mandeha mianatsy amin'ny oniversite satria no mijanona amin'ny bak avao i tanora da tsy ampy. Ny fandehana mianatsy amin'ny oniversite iñy izañy da mampitombo fahaiizañy, da misokatry ho any hoaviñy koa. Da azo antoky koa izañy ho avy amizay fotoana zay <hesitation> refa añao mana pahaiza.